Muting man nak musinmé aan nabaaj éniin, nabaaj éju: étubabuño, beruut, basiit, éfatato, éwokay, guruto uséé so sijimé aan éju; so nak aan uting mé numi injé nijuhé mara maat baaj do busupoor bucé; do dohoro nuñumé futing. Do ŋanlo mé éju yara aan.